makanan yang biso ganggu pernapasan kito ni banyak, kayak makan gorengan, banyak makan garam, minum-minuman soda apo lagi yang manis, makanan yang ado pengawet tu jugo biso ganggu pernapasan kito ni, kito makan gorengan banyak minyak biso bikin radang, selain itu kalo mau makan baik ingat jangan mentang-mentang di raso makanan tu enak jadi se enak bae makan lupo berenti sampe kekenyangan, perut biso bikin susah makan kalo sampe kekenyangan ni. jadi kalo makan ni secukup nyo bae, jangan belebihan nian kalo di raso sudah kenyang berenti lah, kalo lapar ambel bae lagi dak perlu nak nunggu sampe kenyang nian baru berenti kalua ngomong soal makanan yang biso ganggu pernapasan kito ni sebanrnyo bukan dari makanan bae banyak dari faktor-faktor lain, kayak kito merokok, merokok ni jugo biso ganggu pernapasan kito, kipas angin, kipas angin tu kalo jugo keseringan keno kipas angin biso ganggu pernapasan kito, paru-paru kito bisa rusak.